Da̱ muk a̱tsatsa <hesitation> atsatsak swat, a̱ yet swat a, ani yya kyang a myim kaza ni, ka̱za nka a za yya, agbodong kyang nsarei, sarei u̱ swat aneywu, nyyi na myimi aneywu a̱ yya ni, nkpa yet swat a̱ myim ka̱za ni. Ku̱ swat nwam na, a̱n anzan a tang, a̱n a̱nzan a̱ byyi, a̱n a̱nzan a yet a̱u a̱nzan a yya, ku̱ ku, ku myim kja̱za bu, swat uya da nzuk ku yet a̱zizrk swat ba. Azizrak swat nu a̱ yet swat a a̱ ni swat ku nagini ka̱za. Kyang a, a yya ni kozan katuk cong a, ka̱ yet ka a cong bu banjej ni <hesitation> kaeyet ka a cong kanyyi diccu nwan ni cam diccu nwan <hesitation> ryat bu banyet, nkyang bagnugang an shyi, ma bu kyang ni ba, ku myim kaza ni ba, ku yet azizrak swat bu. Rot-ami, ku a̱yin a̱ni swat da̱ nzuk, ku a̱yin a̱n swat a̱zizrak swat se na̱ swat swat a ni myim ka̱za ni, swat a kaza, ka ni hok shok nkpa ni, swat a nu na̱ ma̱ ni n hok a̱nshan diccu ni ni, ku̱ a bu rot a̱ssi, a̱ cyang ka̱ ma̱ryim, a ryi swat nzuk a. N ka̱, swat nzuk kan da ba̱nyet ba̱mang? Banyet bamang n ka̱ ba̱ ra? Banyet bamang n ka̱ yya a̱tsatsak kyang? Banyet ba̱mong, n ka̱ ba̱ yya kyang a ba drok a̱ri yring ni ku n ni shiye ka̱ptwung ba ko kuma ku̱ n wo shiyi ka̱rtson? Swat a, a ni swat ba̱njet a̱drok a̱ yring kyang a̱, a̱ yya ni, swat a a̱ni swat ku̱ ba̱nyet a̱ kak a̱ssi, a iyang ka̱ma̱ryin, a̱ ryi wani a̱ yin za yya gama, a za yya gama, a̱ za yya ganua, a̱ yya nna ni, a̱ yya nna ni, ku a shyi ba, bari hywa wani, a̱ sibu n shyi, da a̱ za yya ni a̱ za yya ni, to a̱zizrak swat ui ayemi. Amma ku̱ a swat, swat a di ku na a̱yin ni ba, da̱ ayin na hok shok nwan ni ba, a̱zizrak swat ayoni ba. Bayenyei, a̱n shyi, n swat mba na, bayanyet a̱ni yya o, wani a̱n da wa n shyi da n hok ni, wani na da wa n shi da a̱ za yya ni, wani na da wa n shyi bayanyet kuma an shyi, kaluk ka ka, karek ka ba n nwo o ni, a wa ba ki ba, wani a si bu ba ki ba, wani asiku ba ki ba. Zi cat n cong ba wani ba to azikrak swat ayemi ba. Ma ku̱ a̱ cong ka̱cyet ka ba̱nyet ba n na kiu ni, banget ba n na̱ tai ni, ba̱nyet ba cat a̱ shiyi dung ba nwan kozam karam, awan kaza a̱ pfong ansham, azizrak swat giyeni ka̱ram ka̱yaan baipan njit nkyang a zi yya ni, yi na na̱ yyo rot zi ryi a̱nye na zo myim a̱nya zi cat hok a̱msham diccu njit nye. <hesitation> zi na na̱ yya rot zi cyang nkya̱ng a̱ zi yya̱ na̱ngyi na a wui za byyi ka̱bvurg ni. Ma̱ ku̱ a rot a̱ssi u̱ cyang, a̱ yanye, kyang u̱ya a yiyya̱ ni, ni ku n smail a̱ a̱yanget ni ku n swrang ayanyeti ni ka̱za ka n hok. Ku̱ a rot a̱ssi arsham u kpo cyany, nkyang zaan na zi yya ni, na mijyi ka̱za ba di banyel ba̱ pfong ansham nna ba. Taka̱i swat u̱ya a̱zizrak swat ba, ma ku̱ a yya̱ nkyang konzan ka̱ram a̱nyi ba̱nyel ba na̱ kun, ko ke a nwa, ko ke a hyok, a̱ yi ba̱nyet ba tyong a̱ bai, taka̱i a̱yin u̱ya a biwo a swat a̱zizrak swat, a biwo a swat azizrak swat bu ba̱nyet a̱ swat a̱zizrak swat bu ka̱za a̱kpok na̱ram <hesitation> a̱kpok njit zi na cyang ukyang a <hesitation> cat diccu, u̱ cat diccu. Cat diccu nkpa yet, kyang a, a̱ni a̱yin ạ byyi cat diccu ba, a̱ni a̱kpok ka̱ram a̱ ni yya nkyang a bayanyet ba ni n hok anshani ni. Ma̱ a̱kpok njit kon zan ka̱ram ku̱ kyang n syak ni, u̱ syak kya̱ng bjak nzuk a, u̱ syac awumba nzuk ku yet nya̱am ba rot-a̱mi n ni kpo yya ba. Rot na cyang, u cyang nkyang a ni myim swat njit a ni, nkyong a zi ni n swat n yya a̱tsatsak kyang ba̱yamyet a̱ ga hok ancham ni